oyi ro oma dɛ mu han dia onni hi mɛ na beobe nɛ a'a wozoma ɲu wozoma tin a jo mu ɲu sin to mu gu dɛ wa a yɛrɛ ma fara ho boisson o mube mi seni oyi ro oma dɛ mu dia wo dia nɛ pa wozoma betin wa tomu umu'an surtu mu zio tomu umu'an ba spesialisira ro sima toba sinbia toba sinbia zo boni mui ba sinbianɛ we nɛ a mu beso umu mu to ba zo boni a do mi wa aba yi boni a do mi wa tomu gu yan a dowɛsi amube yan a boisson ho boisson oyi uwa suaro boisson a pa wozoma be yɛ ho ma levure boisson ma le ɛ suaro ma levure a o mu ho boisson wozoma be yɛ betin bena beyonu semɛne ere <hesitation> tomu uwu'an tomu change a abe mu mɛna tomu gu bɛ a ere ɲɲɲ